أني شخصيا مو سباح جوي، لكن أجدر أسبح بشكل جيد بالمواجف العادية، أما بالنسبة للبجاء طافي فوج سطح الماي بعاصفة بحرية هذي مسألة صعبة جدا جدا، تعتمد على جوتك في السباحة وجدرتك على التعامل مع الأمواج العميجة بعاصفة بحرية حتى المحترفين يواجهون صعوبات تحديات كبيرة.